ס'איז דא אמעריקען טשיז, וואס איז סלייסד טשיז, מאזערעלע טשיז, פעטע טשיז, און <hesitation> קריעם טשיז, קאטעדזש טשיז, און אלעס איז איז דא פאר א אנדערע זאך. קריעם טשיז איז איז דא, איז דא ארויף צו שמירן אויף עסן. אמעריקן טשיז איז סתם א סלייס טשיז ארויף צולייגן. פעטע טשיז איז מער שטיקלעך. פארמער טשיז וואלט מען מער גענוצט צו קאכן, און צו באקן ענדערשער ווי צו עסן סתם אזוי.